Jeta vi jokua musica jae genero musical reta ipuere ñamae musica danza pegua, musica religiosa, musica del cine, musica jare bocal, musica instrumental, musica electronica, composicion musical, musica moderna jokua jokua reta ko jae oi kuape